La ku xen júú e xin deporte fá’ dsa i ló ju ñíí’ jóó kiééjnáá’ dsa jmíi fáá’ráá’ e jé dse ñíí’ dsa i jmóó kuóó i jmóó lii’ re fáá’ra´’ jö nɇ, kö e la lɇ tý í’ e xa jóoó go iä’ juyy kieera jná, i xa jmii e dseli xa my féé’ e ji jö ku dsín tá’ kui iää, o carrera kie’ kuⱥ köö e kuÿÿ tá’ jö ku dsín tá’, jö ta jmí’ kie’ lɇ ii e jmóó tá’ wyy tá’ e xin e fá’ta’ ‘mo nóoó gý’ la’ xin e lóra’ jnáá’ dsa jmíi re fáá’ra jö nɇ, ‘mo nóoó gý’ jö to dxá tá’ e nɇɇ e <hesitation> e e e e re llä’ li ín dsa ma re lí’ e jö, ejö ko juo’ kiee’ dsa i dse lí’ e kóó e jö re fáá’ra jönɇ, ejö laa ku xen e kóó ta´my xáá’, la ku xen e te dsí tá’ mý xáá’ e faá´’ra’ a exa ju jmíi, futbol fáá’ra’ juñíí’ i kiela’ tá’ xií’ i kóó e nɇɇ <hesitation> e nɇɇ my xáá’ e kiä’ guoo kö’ e tö’ syy, ejö kie’ a xa ju jmíi kö jö, ekiee’ vasquet fáá’raá’ e eráá’ e jö jö tu kuóo re f´paá’ra´’ jö e jɇɇráá’ jnáá’ e dse ty dsirá’a e la gá’ <hesitation> la gá’, la gá’ jóoó guóó’ go iä’ re fáá’ra jö kiela’ dseli xá juyy kieerá’ jná’, juyy kierá’ jnáá’ dsa jmíi re faá´’ra jö guó ejö, kie’ ‘néé’ enɇ ba e kiee’ kuó re fáá´’ra e <hesitation> e e e jɇɇrá’ jnáá’ e dse tý dsíra´’.